किले की मैं तुमते भोत अच्छा से जांडदू छौ अर तुम्हारी हर छोटी-कजोति बात मेते पता ची अर जब तुम उदास वोन्दा तब मेरु भी दिल घरू वे जांदू।